Ndreto aby ñy karazany ñy akandro mafana no ñy fotoa fampiasa ñ'azy<ptoa>: -Misy ñy akandro mafana ampiasa aminy ñ'andro manintsy, lafa manintsy ñ'andro zay<ptoa>; -Misy koa ñ'akandro mafana, troitsy, ampiasa lafa ñ'andro mafa na antonontonony avao<ptoa>; -Misy koa ñ'akandro mafana mahazatsy, ampiasa aminy ñy andro malaza, aminy ñy fety, aminy ñy fotoa manarape.